كيفاش تسليك حوض مسدود؟ باهي بش نصرحوه مسدود و نشد و نحطو السوداء في وسط ال- ال- الروجارة متاع ال- لافابو، من بعدها نصبوا عليها ما سخون برشا ما يغلي، و <hesitation> ونخلها هكاك تتفاعل مدة ربع ساعة، و من بعد نرجع نحل السبالة هيك تكون تسرحت أو في العملية دي كلها لازموش أنا يكون ياسر سخون.